Ndioo una ujun hora sivɨ cuu ndeguee un cuu descansado yico yunexi un ehen ive gio nde ra guio avi fuihna nanguee guee noo ndioo na nihin ca jun juun fuerza nuna na taa tatu vaha chi jun cachi meno ajan vi ca catio cuidar ndo sivɨ ao yaha tiempo nduha vehe i ndoo yɨyɨ vu ca.